شوف يا صديجي انت لو هو ما بيشتغل فجرب اول تضغط مطول على زر التشغيل ممكن يكون فاصل او اشي <hesitation> اذا ما اشتغلت فانت جرب توصلا بالشاحن ممكن تكون البطارية فاضية اذا ما اشتغل فانت ما صار جدامك غير انك توديها على الصيانة ولا تتأكد انه هو ما في اي مشكلة.